अखुनता के समयमे आदमी सब ज्यादा ज्यादा पायनट पेनेला आ उ बाजारमे सजिलो तरिका छे मिलेला उहे से आदमी जिनस पायन्ट लेकर सब पायनट पेनेला समय अनुसार बाचा से लेकर बुरबा तक जिनस पायनट कटनके पायनट सब यि सब पेनेला आ ढनडा गरम के समय मे मोट पायनट पेनेला त गर्मी के समय मे पातलो पायनट पेनेला यिहे सब बजार में सब मिलेला उहेसे पायनट पेने जाला ।